I cumpunent d'la machina a sun, le coze principai a sun ël vulant, le rue, i sedi-i interni, i specièt retrovizur, pöi a ie ël portapac se völe büté d'roba zura, a ie tüta la scocca, ël mutur e pöi a ie le frecce dë diresiun, a ie i fanai, a ie le lucciole